Akwaati mballa arannde kam kuugal mum kanjum woni, to siya njamu heɓii goɗɗo, koo to goɗɗo feggake, koo to goɗɗo nawnake, ɗum naftira e kujeeji ko woni to nder, ɗum ñawta mo, ko hewta mo yaari suudu wuro ñawndiingu.